Soraas jafewut te soo ko amee, soo ko lekkee sa yaraw wi day sawor dem na ba si maango. Boobu tamit bu demee ba am, soo ko lekkee, sa yaram bi daf dee sawar, pom noonu walla banaana. Yooy yépp soo ko lekkee dana indi sawartante ci sa yaram bi. Waaw man moom su ma amee ceeb dama ciy sawar. Man moom diw bi bëgg naa ko. <laughs> Su ma amee ceeb dama siy sawar. Su ma amee mbaxal, boobu tamit suma lekk la. Dama ko dee lekk. Boobu moom dama siy sawar bu baax.